Ny fomba hanamboarana reny sakafo reny zany amin'ny amin'ny toerana raiky fihinana na any an-trano arakaraka ny hatiavana azy zany, asa ohatra ataoko hoe: tsirebiky na andrahonao, na izy andrasanao izy masaka iny efa mety hoanina; asa ohatra hoe katakata na ho endasiny na andrahoina na hoanina izy amin'izy masaka iny.